Mila mo mila re ialam na dakapakana kondi na mila re na dakapakana kondi mep kiri dekdek a mila wan tar onno ap mila lolo na a a na voro na minatoto ma, tia ma kine manilaun ma a a kine <hesitation> akine ma <hesitation> kina arivung kium ame. Yo dala rei nangandi med mungo tar va mambo kurai, mungo tar va taur, mungo tar va mainge i irue, mep mungo taur va bin pairue, mungo tar va mainge irue dala mombo kurai tar mena pakapakana kondi urep dala nunuran nangandi mep mitua lamur dala kavirane a dekdek na pakana kiti mitua lamur ma kine na <hesitation> atinaulai med dala ka arivung kium a me ap a ina. Yo dala rei nangandi mep yong lala, <noise> la a angir na nimba ya, la kavirane atia lilivan ma na akine nagandika. Yo tar dala rei narit a ma a pakanabung narit dala rei mep na dekdek na he tar nudala a kalakalamana a a ava barbarmana ap ava a a gara narit la, dala lun narit a rarate kiti tararavate dala mep mila yonglala kondi mila van tar onno ap mila nunuran nagandi, mep a a kine kiti kir a malolo ina, mep a winanina pakana kiti kir a malolo a dekdek na pakana tar dala nunuran nagandi mungo tar dala. A wan tar ma kine arivung ma ame ap a ina dala waninare mugo a urkitikitia. A pal ninga angir na mangit, a vaurauana auma, avauruana a urkiti ninga tar aina ya vot ya van tar ka onno tar ya ke <hesitation> ya papalum onno, mep ya ya ya ya pit papalu onno atinge ma a a nanalar, mep atinge ma auma, mep atinge mena pakadakana yongea tar dia pit na nundia na paplum onno. Ai tar dala rei narit yong lala narit kir al palpal, yong lala narit kir al uma, yong lala narit kir al a kir al <hesitation> lurkiti ninga itopa la ma kine ma <hesitation> akine arivung ma tinaulai. Yo tar dala rei nangandi mep a dekdek na pakapakana kondi dala ra dala reran nangandika ivovot. Yo tar a raravate pa dala, mula aliong lala kati ma nundala na pakadakana kati ma miningir, nu dala na pakadakana atinge ma a a tatatuna, a pakadakana atinge ma ava, yong na ur mangana minigir tar a ravate pa dala nangandi mep a pakana kiti ninga a dekdek na pakana mungo tar dala mombo, mungo tar dala van tar mena pakapakana kondi dala mombo mungo ta dala van tar mena apakana kondi dala mombo mungo, dala tikan mungo a pakana kiti dala. A tiri mugo a pakana kiti tar mugo dala wan tar ono tar mitua lamur akona kine akona armaliurai akona <hesitation> akine arivung atia ma akune na bartamana ya koina maive yo anuk adekdek na pakana kiti a rarate onno a pakana kiti kir a rarate wakuku ono ya wan tar ono ap a nunun re awinanina kina dikina animba ina mitua lamur a pakana kiti yo tar kondi a rarate tar araravate kine mep aninga akoke dala ninga i vake dala kati ma rakarakanalar iwung adekdek na pakana kiti tar dala rap mungo mungo tar dala mal ta pakana naronge tar dala <hesitation> tar pa ta maramaravut dela mombo kuruai dala titikan kuruai na mate dala ya tapang na nuknuki dua ya tapang tar dala re mur na pakapana konduika tar dala mar kurue nundalal na pipilak pa kona talai dala tar murmur akine akona kine akona armaliurai kati akine kati. Ma nilaun, kati ma rakaraka nalar yo tar dala rei nangandi, dekdek na pakana. <hesitation> atia lamangit ot tar alar nangandi tar a ravate pa dala ot miti, a bilur karu dala rei nangandi mep a a apakana kiti dek a ngir na dekdek na pakana kiti ma dala kati a vaval. Dala rei nangandi mep a abuana abuabuana kondi ikikil dala, na butluanan kondi ikikil dala, io dala rei mep <hesitation> aniluluk ma tare kati i ngir wanan tinge tua dala rei nangandi mep dala re ilam na dakapakana kondika tar dala mobo kuruai, dala pilak kuruai, dala mombo kuruai, dala nuknuk kurai, tar ma nudala kine mitua lamur ma paka na pakapakan kondika tar a vainakan pa dala kitia vaval ma pakakana kiti dala nunuran mep aniluluk iturae, dala nunuran <hesitation> aning a pakana onno ma piu a a o <noise> piu kati <hesitation> dala piu e, dala nunuran mep kir al voro na piu kati dala ke onno io dala nunuran mep taim dala arvatina kaule nunuran nangandi mep dala valari tar dala. Wung amak ataim na dala arvatina wa arvatina ma anatnat kati <hesitation> ma ningning a bartamana tar dala rei kaule nangandi mep dala katia wawal adekdek na dakana kiti nundala tar dala rei nangandi mep a pakapakana kiti dala rei <hesitation> a dekdek na dakana taur dala yo tar utinge kak ka me yong lala arlar kaule tar alar nangandi mep a tar a vainakam vainakan kaule llar a rarate kiti avatvatungi tar ya topala kaule ongeka ongeka la ke arbitbit ongeka me yong na pakapakana tar la loi tar la nunuran nangandi mep a kiti a dekdek na pakana na nun dala kine kati ma <hesitation> kati ma rakarakana lar. Dala dala rei ap dala mur na rarate kondi, dala wung atia mene hu dala tar dala va papalum na rarate kondi tar mur na pakapakana kondika mila rarate onno, mila wan tar onno, ap mila nunuran, mila nunuran a tia ma vinan ina tuk ma mutuaina atim makine ma na pakapakana nangandika. Yo tar dala rei. Apakana onno kiti dala rei kaule mep <hesitation> apakana kaule kiti ma a a ning pakana ma biket dala rei nangandi mep kati onno manundla ura pakana kondi. Yo nep na pakapakana narit dala longolongor, a a na pakapakana dala rei mep yong lala <hesitation> yong lala la kukumu, yong lala mep la matmat, mena ngir ngir na pakapakana kondina dala wan tar onno. A doko argiliane dala, dala vambilak argiliane dala, urep mena pakapakana kondika kir dala mombo kuruai tar onno tar dala van tar, dala val, dala van tar me vong na pakapakana, tar dala reilam na pakapakana, tar dala valari tar dala kutur aliong al pakapakana kondi tar dala dala lo purume a toto ma anatmat tar ia koina tar ma nudala armaliurai, ap anudala na rarate itopa la tar la lo nudala na rarate tar namur a kong kinne mitua lamur kir ta manga na pur, kir ta mangana a <hesitation> purpuruan mep kir ta mangana pakana nangandi mitua lamar ya vot. Yo tar dale rei kaule narit ma ninga sait dala nunure mep narit ame la epuapuar kaula ne ulela, abarbar mana narit kiita, kirta bolik malet. A barbar mana narit la matmat mep da kukumul tun na pakapakana konika. Pakapakana kondika la van tar onno na dekdek pakapakana aninga a nimba tia ma <hesitation> aning apakana ma palapaka nundala na kine kati dala nunguran mep tar. La maki a kona kine la walari tar ta kona kine ping, la manga valavalar tari ap la van tar mena pakapakan nangandika tar, ilar i la van tar onno tar la voro la kukumul mur na pakapakana kodika la pipit kati mena pakapakana ilar kati ma nundala na kidol na pakana kati ma <hesitation> aur mangana minigir rap kati. Ma nundala na pakapakana, yo dala rei kaule narit arnodoko <hesitation> arnodoko kaule ma va <hesitation> anua kaule narit yong na pakapakana la wan tar onno na dekdek na pakapakana yong lalala valari taur la tur bat a pakana kiti, la timbuna vambilak pala la, la bilua mur na pakapakana kondika. Yo a pakana kiti dala rei mep i dekdek dekdek takondo ma nundala kine kati. Yo tar dala rei kaule nangandi mep <hesitation> aninga pakana ma, a nundala ngir na <noise> anundala ngir na yong na <hesitation> kati ma ibalaure dala kati rap. Kati rap mena pakana kodiaka dala nunuran nangadi mep na dekdek na pakapakana la vung tar ningang tami topa tar dala tuk pote na pakapakana kondika ninga na dekdek na pakapakana tar. atia lamangit tara lar nangadi map na pakapakana kondika, kir na pakapakana ing ninga na pakapakana tar ya lo tupare na pakapakana kondika, tamal na voro na pakapakana onge apakana kiti aninge ke ninga tar <hesitation> ing ya <hesitation> lo tupare urmangana pakapakana kodika dala vanan tar onno narit ma dakanabang irit. Tar dala rei koule nangandi a ninga angir na dakana kaule tar dala rei nangandi urep a ning a pakana onno ma la onge la van tar ma rairai narit dala nunuran nagandi mep <noise> la, di vateten la me na pakapakana ping na pakapakana ongeka ilar la nuka mep nangandi na anuk mep e tar tuka tinge ma na natnat na pakapakana yonge ka tar irap tamal, a pakana kiti ninga <hesitation> mila ya kukumul ya rap kan a pakana kiti. Yo tar dala re kurue na pakapakana kondika. Tar dala rate dekdek ma a a anatnat ka, natnat kaule mena pakapakana tar dek, la van dekdek mena pakapakana kondika tar mur amila na kine mep, kove anila na kine, kati ma kine kati apiu. Yo tar dala rei nangandi a u nuk a taralar nanganandi, a narit a taim narit dala rei aninga dekdek na pakana ninga la wan tar onno, atuma mila mila wan a tuma ma palla nivura mila wan tatum ma pia na nivura ma tinama. Mila logo mila re takondo apakana kiti la piti atuma mila rei nangadi mep a dekdek na pakana aningangp atia. Kati rap mena pakapakana rap la lar la piti. Yo a dekdek na pakana aninga tar kir la valur malet dala mep kir tar la lar malet, mep kir malet tar ta ko na nuknuk yavot me dala tar kaka di pipit na pakapakana kondi la, dala rei nanandi mep i. manudala minobo dala rei ka mep, ilar dala lar kamanga ava vavaguai mena pakapakana kondika. Yo tar dala re ilam na pakapakana kondika ap dala nuknuk, ap dala re mur na pakapakana kondika ap tar dala a a van tar onno. dala va palapaka ne na pakapakana kondika ma minobo ma nuknuk. <hesitation> ma tiniti ma urkitikiti kondi ka ya van tar nangandika, tar dala nunuran nangandi mep, na maga <hesitation> pakapakana kondika narit ing manga dekdek <noise> na pakapakana me dala kati. Atia lamangit tar alar nangandi mep, dala re kaule narit kir ta ning imatut malet tar na pakapakana kondika, dala nunuran nangandi mep. <hesitation> A tare a tare la nuk ka mep a na molomolo na pakapakana kondika dala van tar onno. Kir dala nunuran nangadi kir ta minatutan malet, tar aning a dakana ono irua ninga tar dala lo <hesitation> watakodo nun dala na manga mangana ilotupare anun dala na mangan manana dala nunguran kaule kirta minatutan malet tar a ning a pakana onno irua ningang tar dala lo <hesitation> ivatakondo nudala na magamagana i lo tupere nudala na magamagana dala nunuran kaule mep kir ta minatutan malet mena pakapakana kondika dala ran ka mep i magit vakuku. Ma nudala minobo ma nun dala kine kati ma ning, ning nundala na pakapakana. A tia iot tar dala rei nangandi ma <noise> nikiar nangandi nikiar dala van tar ma aninga mangane he ningang akona kine akona <hesitation> dala armaliurai kati ma nudala na pakapakana yo narit dala rei narit mep kir pakapakana ing nikiar dala pipit kiri arlar malet narit dala pipit na pakapakana i i ipupukue ipupukue na. Na pakapakana kondika tar dala wan tar mena urmangana pakapakana kondika tar dala rei lar idekdek ma dala ma dala rei nangandi mep kiri <hesitation> idekdek ma dala tar dala pit ot pa ta pakana nagandi ka tar ma nundala kine kati ma kine <hesitation> kati ma nilau kati. Yo tar dala rei kaule nangandi mep <hesitation> na pakapakana kondika ilar dala rei mep imangit vakuku <hesitation> atia lamangi anung rarate irap kati ap a nuk avan tar meta ning a pakana kaule ma <hesitation> a ning apakana kaule ma nung minombo kaule ma a a atialilivan ma a yong na pakapakana dala reran nangandika ilar kiri manga takodo atue ka, kiri koina ma nundala minombo ma nundala longolongor, me yong na pakapakana kondika dala pipit, ma pukue ngingie yong na pakapakana kondika ma va na yena <hesitation> me a nua dala vabilak dala pukue ngingie na yela tar dala vung tar yong na mangana yang na ye di naronge ka tar ibilak ma nundala na longolongor, aninga pakana kaule tar a lar nangadi mep aning apakana lik aninga bua barate lik aninge mula dala vatvat tungi. Ma lara <hesitation> dala vatvatung okotei <noise> na yong na la valarue ava me i lar yong la la nikiar. Tar dala nunuran nagandi mep dala vabilak na ie la. dala vabilak a na bale la, ma longo longor kaule, nena mena nena la longor kiri takodo ma nila longolongor. Tar dala nunuren nangandi mep i i i, kiri kiri, kiri koina <noise> io nangandi tar dala nunuran mur kaule na yong na pakapakana nangandika, tar dala rei kaule, narit ma yong na pakapakana kondika. Tar dala re dala mombo kurai tar dala re kurue na pakapakana kondi ka dala van tar onno. Dala re kurue na pakapakana kondika me na vorona rarate dala rarate onno tar dala, dala, dala, dala mombo kuruai, dala ke, dala re kurue pakapakana kondika, narit ivovot narit, narit mena air narit dala ran nakandi mep, kir na molo molo na pakapakana na voro na rarate di tar vala rate me dala kati, di rate me dala atinge ka me yong na pakapakana ma kino <noise> la nunure lo na pakapakana naronge ka. Yo kondi na voro na pakapakana tar a rarate onno nagandika. A anuka a irap lkati ap tar a vatung malet pa ta ning a pakana ma <hesitation> me yong na nuknuk nakandika lar manudala, na a <hesitation> na e narit dala rei mep kir <hesitation> dekdek me dala nagandi ka me na pakapakana nagandi ka tar dala dala bobo kurai tar onno.